Brazil ni haste belai kotor wngma bagwui juda juda nokbar twuibar nukjago. O hasteo kaiba jaat ni nokbar twuibar tongo jemon equatorial tropical semi arid highland tropical tei subtropical. Brazil kaisa digo amazon ni bolong tei o jagao belai no watwui klai o. O haste ni tungma khe pochish ni simi treesh degree celcius jora. Uttor purbanchal brazil o khe watwui kom klai o. Dokhin brazil o jemon sao paulo tei porto alegre hai jagao watwui bai nokbar tongo. Somudro gana ni hatai rok jemon rio de janeiro hai jagao khe somudra ni telkar nokbar fai o.